بخښنه ډېره لویه انساني ځانګړنه ده خو اوس وخت کی دهرڅه بخښل اسانه ندی ځینې وخت خلک سخت تاوان ویني، او بخښل ورته ناممکن ښکاری خو که زړونه نرم شي، نو هر څه بخښل کېدی شي. بخښنه د انسان د سکون او ارامتیا لپاره ضروری ده. که څوک بخښنه وکړي، نو خپله روح ته هم ارامتیا ورکوي. خو دا هم مهمه ده چې مقابل طرف خپله تېروتنه ومني. ځینې جرمونه ډېر غټ وي، بخښنه یې وخت غواړي.